Aaa hinetja ii poo kako kutja oo ovimariva kaviranda ondjoroka mena rokutja tjiwatara mouye mutukara omwi nai oo ove moripura kutja omundu tjehina tjimariva omundu omuni uno ngendo yokutja meri otjikwae ndinondi poo mwatje maso kuyenena maso kuyenda koskole otara kutja mbwae tjiri ovina mbi otjimariva tjokuyenda koskole hinatjo oo ovikuria hinavyo ponganda omundu ngwi kanaa kara nondjoroka mena rokutja tjipenoo momutima tjitunohepo tunohepo tuno ngendo momitima vyetu kana tuyenene okukara nondjoroka uriri kutja ondjoroka uriri twafulaa tuu tu tu tutje kutja tjike kutja tukaa nawa poo iye nao mena rokutja ove konatjo itjo tjinatjo tjimohepa imbi ovina imbi ovititi mbi tuhepa kutja omundu maenene okukaa nomwinyo andae tjiwata tjiwakambura otjina tjimuna omeva peno vanatje tjiva kaveno meva poo ovandu kono konomwano wokukapaha omeva poo pumoso kukapaha omeva okokure poo mundu nguhena viungura ovina mbi avihe mbi ovina mbiuu mbimoso kutara kutja otjimariva otjina tjitungurisa mouye mbwi otjina tjitungurisa navi nomasa omunduu Oookkk nokuhina tjimariva kwenene okuhupa ehupo karimo tjiuhena tjimariva posia tjitwatara komunda mbwina owarwe nu omundu tjiuno tjimariva kaina kutja mokaa nondjoroka momwinyo woye poo momutima woye kutja mokaa nondjoroka moenene okukaa otjingi uriri uno tjimariva tjarara uriri oo ok kono tjin tjiuhepa momwinyo woye mara peno tjina tjimuna orusuvero, orusuvero karuyenene okurandwa kutja wakaa notjimariva otjingi poo kono vimariva tjiuhena muhoko mbwekusuvera uyenena okukaa novimariva ovingi maa kona muhuko mbwekusuvera ovandu vetjavi aahaa mbwae omundu ngo unovikaro vivi uri aaa omundu ngo ongngaa unaiye uno hautooo unondjiwo unaiye maa omundu uno vikaro vivi uriri ovikaro ongaroye ombi uriri ovandu kavenene okukara kunaove ovandu otjina tjo matji matjisako rusuvero kuza kove nuu orusuvero katjina tjiuyenena okuranda andae kutja uno tjimarivaa ovandu veri popezu yoyee vekara popezu yoye mena rokutja oove nguno tjimariva oove ngutjita otjina tjitjinevara ovandu tjivee ovandu tjivetja mara oo oo posia kona indjo oona kono randa orusuvero okuzira kovandu omena rokutja pumezu kutja Iii omundu ohupeha otjimariva mouyembwi mohepa okukaa notjimariva mohepa okukaa notjimariva mara indi tjiuno tjimariva otjimariva katjiranda ovina avihe tjimuna orusuvero ka katjina tjitjirandwa iyoo iyo tjimariva nondo nondengero porwao noho kono randa notjimariva ovina mbizira kovandu varwe ouzeu okuranda otjina tjo ii moenene osutu omundu okukungurira otjina mara indi tjiuhena orusuvero uriri rwee omuni poo omundu kekusuvera pomoso kusuvererwa mokaa nondovi momutima woye nomwihamwatima kutja mbwae mbino vina mbi avihe mbi mara ukarara omundu ngumoriri morara amoriri andae kutja ukara mondjiwo yoye ko cembambacia uriri poo kuye mo mokara nomwihamwatima mena rokutja otjina tjituhepa oku okukaa pamwe owete ovandu nu ovandu tuhepa oundu kutja tukae pamwe mara andae kutja tuno posia tjitunoundu nu tukara pamwe irira ouzeu kutjaa uummm ok turipamwe mbasuverwa ponganda maa andae oo o posia andae kutja wasuverwa ponganda. Tjiwasuverwa ponganda mara ponganda kona tjina okuria konooi kovandu varwe okatja mbwae ponganda yandje mama wandje na tate wandje vendjisuvera mena rokutja norusuvero uso kukara nokutjeverwa nu ouzeu okutjevera omundu nokuhino tjimariva mena rikutja andae omunambo womwatje kona kuyenena okurada notjimariva okutja okuzira inde puriro rokutja otjimariva tjiyenena okuranda ondjoroka ami etjetjaa otjimariva katjiyenene okuranda ondjoroka mara omundu okukara nondjoroka uhepa otjimariva kanaa tjiranda mara otjina tjituhepa mouye mbwi mena rokutja otjina tjitungurisa noho o katuyenene okuu kuhupa mouye mbwi nokuhena tjimariva mena rokutja kauye imbo ukuru ovandu pavekara ponganda unovina vinamwinyo vyenu uyenena okutuka ondukwa uyenena okuzepa ongombo okaa noo nyama mena rokutja mena rourumbu noho katunoo katuno oo katuno vina mbi ponganda okutja oo viyeta ouhepe nu nu ete okuhepa tjiri otjina tjitjisamo ondjoroka mwete andae kutja tuno rusuvero.